Kalau ayam, ngerti, binatang-binatang ngerti banget de. Kalau kite kasih makan, kalau kite punya ayam nih, kite kasih makan pagi-pagi, kite kasih makan. Kalau kite kasih makan, ayam tu ngeliatin kite kali ya. Ngeliatin aja deh. Kite kasih makan. Terus siang kite kasih makan lagi. Ayam kite elus elus, kite pegang-pegang tuh ayam, buru ayam kite ini. Suri kite kasih makan lagi. Jadi ayam tu kayak ngerti sama kite. Istilahnya jalan tuh kadang-kadang dia suka ngikut tuh. Ada ayam ngikutnya. Kite ajak ngomong gtu kayak dia aja gtu. Ngerti banget ya ayam tu. Kalau kite suka-suka, pulang-pulang. Di pulang, tapi ngerti banget tuh. Kalau bertelur nih, tiap hari tuh telurnya banyak banget ya. Kite suka telur ayam. Kite jualin tuh telur ayam kampungnya. Kite nih, kadang-kadang kite minum juga bapaknya. Buat malam tuh minum telur setengah mateng.